Colombia hote cuisine da tsu hei, herbs, fresh herbs, spices le hei, vegetables inan siam prae na nia, soup te, stew te, street food te, street food ten mang na saa nia ni da tsu, street food aya, and famous dis da tsu hei, bandeja paise te ina nia, arepas te, sancocho te te, ajiako te te, ipanadas te te, cazuela de maricos te te, le tsono, le tsono te, te tsi rang rang te andis te nia, and andis ayan Colombia hote food, tiroso te in frae plantien te, chicharons, chicharons anda ayan poc chicharons te hei, poc chicharons se famous lo hei mea, america hote po, america hote po, anduna saa anya, chicharons se famous fried poc, andua saa nia, poc andua saa nga, pura tui zemeine.